ئەی گژوو گیاڤڤ چێگە فرە گنۆ ڤەروو چەما بە تایبەت دمەو ڤەهاری ئیسە کە زمسانا مەگەر فەقەت یاگێڤەچەمەنێڤ بۆ ڤینیش، ئێێێ چەمەنەکێچ ئەکسەرەن سەرشا گێرتێنێ پەی ئینەیە مەخلۆق نەلا سەرشانە جە زمسانێنە وەلی ئێ ئێێێ گژووگیڤاڤ فرەتەر جە ڤەهارەنە و جە هامنەنە و جە ئەڤایێلوو پاییزیەنە هەن و ئی گژووگیڤاڤیجە مەعموولەن گژووگیڤاڤێڤی فرەتەر چەمەنا بەڵام کوچێڤ جە شارەکەی بلی بەر ئێ ئێێێ گیڤاڤانێڤ تەرێ هەنێ ئێ کە ئێ مەخسوسسو ئی مەنتەقەیەنێ تایبەت بە دەورووبەروو ستۆکهۆلمیەنێ و با ڤاچمێ دلێڕاسەو سوێدی ئە ئە کە درەختایڤێنێ کە ئەئە پنەشە ماچا گرۆن دڤێ جۆرێ درەختە ئێمە هەرڤیما ئەئە بە هەرڤیشا ماچمێ کاج بەڵام چێگە دڤێ نۆحێ درەختێنێ کاجانێڤەنێ کە پڕ پەشتێنێ و پەی درەختوو کریسمەسی بەکارشا بەرا وەختێڤ گولالێنێ ئانێنێ کە پنەشا ماچا گرۆن وە کاجانێڤ تەرێ هەنێ کە فرە بەرزێنێ و ملا سەر و گەڵاکیشا کەمێنێ و هەڤە درەختوو خۆرماڤا مشا ئا گی گی دڤە جۆر کاجە فرە فرێنێ و دمەو ئانەیە سوورەچناریچ فرە فرەن ئێ ئێ سوورەچنارێ فرێ هەنێ ئینە ئێ فرەتر گژووگیڤاڤوو ئی مەنتەقەیەنێ

ئێ هیچ مامۆسەیڤم نەتاڤانش ژیانم ڤارۆ. ئێێ من ئەجۆم بەحزێڤ جارێ بە نێگاتیڤ مامۆساکێما مامۆاکێ کوردەسانی نێگاتیڤ ژیانوو منشا ڤاران مەسخەرەشاکەرذەنا چوون تاتەم موحەلم بیەن و ئێنتێزارشا بیەن ن زرێنگ بوو و زرێنگ نەبیەنا فرە مەسخەرەم دیەن جە مەدرەسەنە فرە ڤاتەنشا تۆ اتتەذ پێسنەنە مشۆ پاسنە بی تۆ تاتەذ چێمنەنە مشۆ پیسنە بی ئێتر ئێێێێ تەئسیرێڤی فرە مەنفیش سەروو زندگی منەڤە بیەن بەنەزەرۆ من مامۆسای موعەلێمێ وە ئەسڵەن هیچ موعەلێمێڤم وەشم نەسیان جە کورذەسانەنە بەڵام جە سوێدەنە یەکدانە موحەلم بێ من وەختێڤ ئامانێ سوێد هیچ بە حەیاتم کامیوترم نەذیەبێ ئێ بەڵام کە ئامانی سوید یەکەم جار لڤانێ کامپیوتێر کامپیوتێر چێڤێڤ بێ کە من حەز کەرێنێ بزانووش دماو ئانەیە حەز کەرێنیچ پرۆگرام بنڤیسوو پرۆگرامینگگ ئێ پرۆگرام بەرنامە نڤیسی ئێ عەز کەرێنێ بەرنامە نوش نوش نڤیسەی ئێت ئێێێێ مامۆسێڤی تەقریبەن بە تەمەن بێ جە دەبیرستانی بۆزۆرگساڵەنە کە من گەرەکم بێ دیپلۆم گێروو بلوو بە دیپلۆموو سوێدی بلوو دانشگا مامۆساوو ئێ ئێ هینی بەرنامە نڤیسەی بێ جە ئێبتێدایی تەرین بەرنامە نڤیسەی بەرنامەو سی سی پڵاس مامۆسێڤی بێ ئەنداز حال بێ مۆتەڤەجێ بێ کە من ئا مامۆسا مۆتەڤەجێ بێ کە من هیچ مەزانوو بەڵام خواستێڤی بێ ئەنداز گەورەم هەم گەرەکما بیاڤوو پنە ئێتر ئانە فرە ئێ یاڤەریش دانێ کە من حەتا چێڤانێ ئێبتێدایی تەرین چێڤانێ نەزانێنێ ئاذ یاڤەریش دانێ کە من ئا ئێبتێدایی تەرین چێڤا بزانوو وە فرە بە وەشروانە چنی من بەرخورذش کەرذ کە بی باعێسوو ئانەیە کە من بە ڕاسی حەز کەروو بەرانمە نڤیسەی